كمية الموية اللي بشربها يوميا بحاول اشرب حوالي لترين من الموية خصوصا مع الحر بجده الوضع يحتاج ميه كثير اسبوعيا يطلعوا حوالي اربعة عشر لتر تقريبا الترطيب مهم خصوصا في فصل الصيف